“उत्तेजना” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे ऊर्जा, उत्साह और मानसिक जागरुकता आत हए । उत्तेजना कहोक कोइ घटना, गतिविधि या परिस्थिति प्रति जानन मन और उत्सुक होनो हए, जोसे हमर मन और शरीर सक्रिय होत हए । जा एक सकारात्मक भावना हए जो हमके कोइ बातमे ध्यान केन्द्रित करन ऊर्जा देत हए । उत्तेजना प्रायः नया अवसर, चुनौती, या रोमञ्चक अनुभवसँग सम्बन्धित होत हए । जब हम उत्साहित होत हएँ, हमर मनोविज्ञान और शारीरिक प्रतिक्रिया सक्रिय होत हएँ और हम और जाधा सचेत और सृजनात्मक रुपमे काम करन सक्षम होत हएँ । जासे प्रेरणा, रचनात्मकता और उद्देश्यप्रति स्पष्टता आत हए ।